Yë chid takach yë wynkë yë chid, y yë uk amanajpë yë ko'o jaya'ay i'ixë manytë yë nya ojëy manytë yë yawanëp y yë chid pos ko ti'i dun myat'sayn neyb ko'o t'sukën wi'in yëdun wyat myach nyëwojojëp odyëkam nëkx myach.